एबर् ऐसे केन्य कोथ, केन्य, केन्य मुर्म ते असे सोउथ् अफ्रिच त्सगे, अरु तत् तु सोउथ् अफ्रिच अमि जनुये। सोउथ् अफ्रिच कि मन् गरम् जेग होइ, अरु तत् जेग खिनि मने, तत् रेगिओन् तो रेगिओन् च्लिमते तु बेलेग् होइ जये। भने वतेर् तु बेलेग् होइ जये, पुन्हो अप गरम दिनत्, पुन्हो अप पछ्हिस् देग्री लेगे तत् थगे। अरु तत् बोरोखोन् मने बोरोखोन् दुबर् परे तत् थ, ननु दुत सेअसोनन् बोरोखोन् परे, एत परे मर्स् अप मेय् लेके। अरु एत परे ओच्तोबेर् अप देचेम्बेर् लेके, मर्स् अप मेय् जित्ने, मर्स् अप मेय् बने बहुत्, बहुत् बोरोखोन् परे तत्। मुर्म ते, अरु मेय् ओच्तोबेर् अप देचेम्बेर् अ दिमन त न परे, बने परे अरु होइ जये अरु, अरु हे बोरोखोन् अकने बन् पनि अहि जये। केन्य, अमि जनिसु केन्य देय हेरि कि कोहे, जनक् पर् नेव्सतु अहि जये, केन्य <hesitation> हेरि अहि गोसे, <hesitation> बोरोखोन् अकने बहुत् पनि सने बहि गोसे, ते हेतु अरु।